Kaake gollirteeɗe kuraŋ ina nafa ko heewi. Ina nafa e mahdi. Ina nafa e golle galle. Ina nafa e defgol. Ina nafa e lawƴgol. Ina nafa e wulnugol.